Pu napu nginchiñ kua mananaung pu napu punje bat'ei ngjai kiajai ni pep lem peuk se kua bakje ne tameiñ pus manataung mananaung ni pep lem le xiñi'iu xiñi'iu mut pus es lo ke mas mas lanu'u ljaung kauk rubaik pues es de pakas de pakas nginchi napu ne mas ljaung njaung kon ngumje bat'ei pus lapajau kauk naei jui se bataung pus jui kupu pu lu'uei banaung basal saria mjiung ngjue lapajau jui kupu lu'uei banaung.